Pues ëch oy dun modoy në ko'o je xë a'ax dun yakatyë tikyëxpë porque tyam jadun je'e tunk iuk naxpë tyam jedun muk tum muk xajpë a yë siemprem bi'i dun muk xi'ik muk xondakpë, muk et'spë muk pup'pë, pues je'e ëch dun oy në yajkuyxëp.